Ñy fomba hifandraisany ñ'olo raiky aminy ñy pivahiny <shushes> ,bakaminy ñy pilanety hafa añy ,manahaky anizao: <shushes> -Mila hainy ñy mombamombany ñy fiaiñan'olo reo, <shushes> ñy tontolo iaiñan-drozy ,ñy toets'andro amindrozy añe. -Manahaky anizay moa ñy pôlitikin-drozy ,ñy fivolañan-drozy. -Mila hainy ñy mifanerasera amin-drozy ary mahay ñy tantarany ñ'olo reo añy ie ,mba hahamora ñy fifaneraserà noho ñy fifandraisa amin-drozy malaky.